Iin anria koa i iin vida xhi i iho ná ha a an. na na kaoña valoral na an koreo mio, na kuxhio horaxo ña ha a an. na oaxa oko oxa oko kinivo tutevidii yo'o chí la verdad dabaxichi tá, da kuaga tutevidii xió da ti kui yo tá ho o on. ta dikan t a mi mismo mio keo mio na okio, ha a an. tu na xa ni xhinio ná, cuerpoxo tá ha oiniga keo sentir ta ni xa keo sentir xana tá ova na ko ho o on. na ko na ka checar dotor jan mio tá dikan nguan kuao importancia xhi i iin cuerpoxo xa xana konretaoña chí, dabaxhichita na kidachón na kidachonio yo'o tá ha a an. cuerpoxó ta xa kastoan chio nunguan nro tá dabaxhichi ta va queoña kaso ta konia na konreoña koreo mio vini.